من باب أستكشاف الفضاء والفضول وأبى أعرف وش فى فوق وهذى الشغلات، أعتقد إنى راح ساويها هكذا، لو إنى إجاتنى الفرصة- الفرصة للسفر للفضاء، أى بعتقد راح أنتهزها وراح أسافر، على الأقل بتفرج على كوكب الأرض من برة، بشوف الكواكب الثانية، وبرجع مرة ثانية ما بطول.